أنا تبانلي في المدينه تاعي حوالي <hesitation> حوالي نصرف تصرف حوالي تقريبا مياتلف في النهار، تعود ديرها وحد ثلث ملايين في الشهر <hesitation> في السمانه حوالي سبعميا ثمنميا و في الشهر ثلث ملاين ثلث ملاين و نص هكذاك بالتقريب و كاين ليوصل حتى الربعا و كاين لخمسا.